Wo tuwaakhou, goundou fo nxibarenke goundoufoni beeni gotonton guéni woraye diopana kandiané, wona diopa boyi, wona diopa woulén, wonati na, wonari wona gouwané la noxoηa, wona ri wona kathinté léye, wonari wona tourηé la nokhoηa, wona ri wona moussouné léye, wonari wona gnigné léye, wona touré nkeufa nokhoηa, wonati tibilé, wonati sougo, wona diékhé nkeufa nokhoηa.